To mɨndai ba mɨndɨ ɨna ti conakɨn ji malvu domin ti malvu tidɨ sɨna hali nuwɨn tɨdɨ sɨna komai niwan tɨdɨ sɨna irin amana ba dɨta tsaka niwan ɨna ti domin tamma tiyu duk badabi tsa labari wan ikɨn to kafa dai ɗɨman wakɨ amma badɨ sɨna hali nuwɨn komai nuwɨn conakɨn mɨntanga wiham mɨntanmaga wihamu kokuma nai irin hali nuwɨn ka malvu rara koweneki a sɨnakɨ.